Hɨne ka zə vaakye de, na ɗɨma ndɨ səte sətɨ kpalamte, ka yo fitə-kwana <hesitation> ka səte dɨ ɗɨk də jiibe a nɨngə mate ka ɗwolye, mya dɨ fglarə wato ka <hesitation> nyisə kpalama mya dɨ pedə kan gəkɨlə mya jɨk she shea wula hɨ ɓa pedə, shingɨ beetɨ ite hɨn hubadə, hɨ hubadə <hesitation> zɨmwo-kwufade hɨ ɓa mɨndən a ɗiye, na shi ka she kana mya sa adɨ, hɨn ɓaa ɗɨkə də na dɨ ɗɨk də shingɨn, hyeɗə, hyeɗə hyeɗə hyeɗə kat, gəkɨn, hyeɗə, hyeɗə hyeɗə hyeɗə kat, gəkɨə na pee dərən təna huba, hin kana peedərə, təna huba na ɗɨkərən zərgi she na bwe lərən hye fitə-kwana ndə də ɨ rye kire ndə də a səte mya dɨ w aadɨ mage kwo, kaɓə kwotə zɨ-ɗwolye, mya dɨ ɗɨmə a fələdə wato sətɨngɨn də nedə, ka a səte, mya dɨ wa adɨ atɨmtə. Na dɨ ɗɨk də atɨmtə də kat mya bəgng, a tɨmtə a vor jiibe ngɨn gəkɨla jiibe ngɨn a nggaara, a wula shena dɨ peedərə hɨn kana peedərə a jiikə, a vor zɨ mbwayi ofare kumba fəre batule mbwaara fəre ɓaa tɨlə gbɨle, gbɨle mbwaara fəre, tən huuba, tə peyo kat, nah, wuk, ə shinə na ɗyegəntɨrə, a kɨnɨnɨɨng tɨn hɨne dɨ bəlshe, na ɗyegə jɨk she na lee jɨk she gələ hangɨn nə, nadɨya keda shingɨ, nagi nda zɨmwo-kuufa a, a ɗapti, hɨne dɨ, nadɨ hut ɗapsə gban nadɨ hut ɗapsə, beeti ite hɨ sɨɓwa gə hɨn sɨɓwagə peyo, huubadə, sipplusɓwagə pepe, wato nadɨ mɨn də, naɗa, na dɨ ɗɨk habye na hut ɗaptə kan, na zɨmə ka jiibe.